Ie, tena mendrika ny vidiny ny sakafo biolojika satria ela kokoa izany ny fotoana hikarakarana azy, sarotra kokoa vao mahatafavoaka vokatra dia mazava ho azy miakatra ny masonkarena dia miakatra koa ny vidiny, fa <hesitation> > tena mendrika an'izay vidiny izay izy satria izy an, tsy mankarary, tsy atahorana hoe miteraka homamiadana rehefa hohanina ela be.